Makina komputadora reta opaete mbae oyapi guinoiva oyeapo mbae pipeyave oimeko keti oñeñovatu jaema oime jei supe reta disco duro jeiva jare disco local jei supevano jokoropi kua oñeñovatu kua opaete mbaereta yayapo pipe yave